Xúge̱ꞌ rí ma̱tha̱lo̱ꞌ rí drígo̱o̱, drígo̱o̱ rí xúba̱, ná rí ríga̱ na̱gu̱ma mújúun gunitsu, xúba̱ rí mi̱jne̱e̱ꞌ, i̱tha̱nxo̱ꞌ ikhaa rúꞌkhue̱n najmaa, najnu̱ꞌ yaꞌduun, yaꞌduun xede̱, yaꞌduun xtíla̱, <noise> asndo náá máꞌ yaꞌduun i̱gi̱ꞌ, asndo náá máꞌ yaꞌduun rí géꞌdoo eyoo, ikhaa juun ijmaa xúba̱ rí mi̱jne̱e̱ꞌ. Xómáꞌ rí nu̱tha̱án xo̱ꞌ kuchára̱ rá, rúꞌkhue̱n rí mi̱kho̱ muu xa̱bo̱. Xúba̱ rúꞌkhue̱n najmaa máꞌ mangaa rí nu̱tha̱ánxo̱ꞌ gunitsu rí mbiꞌyuu sopa̱, mangaa máꞌ rúꞌkhue̱n naphóxo̱ꞌ, nakhuáa ná awúun xúba̱ rí mi̱jne̱e̱ a̱ꞌkhue̱n, ga̱jma̱á ikhaa máꞌ kuchára̱, <noise> me̱kho̱ ga̱jma̱á xa̱bo̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ xúba̱ rí wapa ma̱jña̱ꞌ, xí <noise> ríga̱ tháan xuwi nigo̱ꞌ rí mba̱a̱ ma̱jña̱ꞌ rí ra̱geꞌdoo eyoo, ikhaa ñajuun nakhuáa ikhíin, asndo mbáa i̱gi̱ nigui̱i̱, ma̱ri̱gu ikhín inuu xúba̱ rí ma̱jña̱ꞌ ri̱ga̱, mba̱ꞌo̱. A̱ꞌkhue̱n ijmaa xúba̱ rúꞌkhue̱n ikhaa, mbaꞌa natrama inuu ne̱, ma̱goo ma̱khuáa tháan yaja, ma̱goo ma̱khuáa tháan i̱mba̱ dí ñajuun nikujmaa, ma̱ri̱gu inuu xúba̱ rí ma̱jña̱ꞌ. <noise> xómá rí ríga̱ i̱ꞌwá mbu̱júꞌ rí mbiꞌyuu tása̱, rúꞌkhue̱n juun najmaa nawánxo̱ꞌ chokoláte̱. Rí nu̱tha̱án ikháa̱nꞌxo̱ꞌ iya thawuun, eyoo iná náá rí ñajuun niꞌga̱. Akhue̱n ijmaa rí o yaꞌdú jayu, rúꞌkhue̱n ijmaa rí tása̱ rí géꞌdoo, cháꞌwuun rúꞌkhue̱n ijma ikháa̱nꞌxo̱ꞌ, ná rí nune̱ májánxo̱ꞌ, díjuun rí naphóxo̱ꞌ. I̱mba̱ rí mbiꞌyuu <hesitation> báso̱, rúꞌkhue̱n ñajuun najmaxo̱ꞌ nawánxo̱ꞌ jma̱á iyaꞌ, kósa̱ rí ngúwán a̱ꞌkhue̱n ijamaa ne̱ ja, yaꞌsi, iya thawuun rí di ni ñajuun, pero kósa̱ rí ngúwán, ra̱ꞌkháa rí mika, a̱ꞌkhue̱n ijmaxo̱ꞌ rí nutha̱ánxo̱ꞌ rí báso̱. Xúꞌkhue̱n imba̱ rí nu̱tha̱án xo̱ꞌ, xúto̱, xúto̱ xtá, rúꞌkhue̱n juun najmaxo̱ꞌ, naꞌgaꞌwo ne̱ majan. ríga rí mba̱ꞌo̱ ríga̱ rí laka, xúto̱ xuájñá, nagaꞌwo majan, xúto̱ xuájñá mangaa. Nati jngoo, asndo náá máꞌ rí ñajuun rí ríga̱ kuaꞌdááxo̱ꞌ, nati awúun ne̱, dí ñajuun rí ma̱ti jngoo, nati awúun, ikhaa ñajuun najmaa, xúto̱ rí mba̱ꞌo̱. Xúꞌkhue̱n ríga rí laka, máján ne̱ me̱ꞌno̱ taꞌáá ne̱. Ná ma̱ti ño̱o̱ makhuáa ño̱o̱, ma̱khuáa yaja ma̱gaꞌwu̱u̱. Xúgíí inii rí nune̱ xa̱bo̱ ná rí mbiꞌyuu ná na̱gu̱ma mújúun ganitsu. A̱ꞌkhue̱n ejmaxo̱ꞌ xúgíí, mbiꞌyuu xúto̱, xúto̱ lakiinꞌ, o xúto̱ mba̱ꞌo̱, asndo náá máꞌ rí inii xúto̱ rúꞌkhue̱n ríga̱ ne̱ mbaꞌa, mbaꞌa guéño inii xúto̱, rí najmaxo̱ꞌ ná rí awúun guꞌwá rá, ná gati kósa̱ xúgíí ríge̱ꞌ. Xúꞌkhue̱n mangaa ríga̱ rí nu̱tha̱ánxo̱ꞌ kuchára̱, ríga̱ rí lakiinꞌ, ríga̱ rí mba̱ꞌo̱, ríga̱ rí paska inuu mi̱taxe̱ xndú. Xómá kuchára̱ rí mba̱ꞌo̱ rúꞌkhue̱n ñajuun najmaa para yaꞌduun, ma̱xgu̱tiya̱lóꞌ o chála ixu̱u̱ itháán xa̱bo̱, rí ixe̱ ñajuun ne̱. Rúꞌkhue̱n najmaa <noise> nakuáa yaꞌduun mangaa, yaꞌduun asndo náá máꞌ rí niꞌga̱ rí géꞌdoo eyoo a̱ꞌkhue̱n ijmaa ne̱ ja. Rí paska inuu rá, rúꞌkhue̱n ñajuun najmaa rí nitaxe̱ jma̱á xndú, <noise> xuwi mbo̱ꞌ, i̱gi̱ꞌ xí nigui̱i̱ꞌ a̱ꞌkhue̱n ejmaa kuchára̱ rí pála̱ rí paska inuu, nutháán xa̱bo̱, a̱ꞌkhue̱n ijmaa ne̱ ikhaa jú. Xúꞌkhue̱n ríga̱ i̱mba̱, <hesitation> i̱mba̱ rí mbiꞌyuu, tse̱no̱, tse̱no̱ rí inuu tse̱no̱ ikhaa ñajuun najmaa rí <noise> neno̱ majan, neno̱tíya̱ꞌ ñu̱u̱, nitiánga̱a̱ ñu̱u̱, xúgíí rí naꞌne rí ma̱ꞌne mbá g <hesitation> a, a̱ꞌkhue̱n ijmaa rí tse̱no̱, ma̱goo me̱ꞌno̱ duun, ma̱góó me̱ꞌno̱ asndo náá máꞌ rí eyaaꞌ, me̱ꞌno̱ inuu rí mbiꞌyuu tse̱no̱, ikhaa ñajuun rí mbiꞌyuu tse̱no̱, <noise> rúꞌkhue̱n rá. Xúgíí rúꞌkhue̱n najmaxo̱ꞌ, ríga̱ mbiꞌyuu, rí xúba̱ ixe̱, ná naꞌne yaꞌduun xúwíꞌ. Yaꞌduun xúwí ído̱ rí ma̱ꞌne jma̱á tháan xndú, a̱ꞌkhue̱n ijmaa rí mbiꞌyuu xúba̱ ixe̱, géꞌdoo itsúu ne̱, tsítuun mbiꞌyuu itsúu ne̱ mangaa. Ma̱tha̱ne̱ yaꞌduun xúwí ra̱mbo̱, asndo náá máꞌ rí- rí yaꞌduun xúwí a̱ꞌkhue̱n, ma̱goo ma̱ꞌne awúun ne̱ mangaa. <noise> a̱ꞌkhue̱n ijmaxo̱ꞌ rí mbiꞌyuu xúba̱ exe̱. Ríga̱ mbiꞌyuu ajua̱nꞌ rí nutháán xa̱bo̱, molíno̱, ikhaa ñajuun neno̱ majan, neno̱ asndo ixí jayu me̱ꞌno̱ awúun ne̱, nagájnuu máꞌ ño̱o̱, kunundu ño̱o̱ nagájnuu. A̱ꞌkhue̱n ñajuun ijmaxo̱ꞌ rí mbiꞌyuu, ríga̱ mbá rí nituaꞌán ñawún, ikhaa rí molíno̱ ge̱jioꞌ, ríga̱ máꞌ ríge̱ꞌ asndo na̱jmuu agu. <hesitation> yáá kunundu máꞌ ñu̱u̱ igájnuu, xúgíí rúꞌkue̱n juun najmaxo̱ꞌ, tsáa̱nꞌ ná rí juwaxo̱ꞌ ná rí ríga̱, mbiꞌyuu, <hesitation> <noise> ná rí mbiꞌyuu kosína̱, mbiꞌyuu xúgíí mbá guꞌwá <noise> gatí xúgíí kósa̱ rúꞌkhue̱n, mbá xkuaꞌnii najmaxo̱ꞌ ne̱. I̱mbóó rí <hesitation> ñajuun najmaxo̱ꞌ mangaa, xu̱wa̱á i̱tha̱nxo̱ꞌ, xu̱wa̱á ñajuun rí mbiꞌyuu nixngutaꞌáá iyaꞌ, ná ma̱jmaxo̱ꞌ, ná rí ma̱gaꞌu̱u̱, ma̱gaꞌu̱u̱ xúgíí, <hesitation> xúgíí rí najmaxo̱ꞌ, xu̱wa̱á rúꞌkhue̱n asndo náá máꞌ ma̱jmaxo̱ꞌ, asndo mu̱na najmaxo̱ꞌ, asndoo. Phú najmaxo̱ꞌ ne̱ mangaa xúgíí <noise> rí xu̱wa̱á, i̱mba̱ <hesitation> rí mbiꞌyuu, <hesitation> járro̱ rí ná najno̱ꞌ iya, na̱ri̱gu ná inuu ixe̱ paska, rúꞌkhue̱n mangaa, najmaxo̱ꞌ najno̱ꞌ iya, ná makuíñáa̱ꞌxo̱ꞌ ma̱peꞌtsoxo̱ꞌ rí mésa̱. A̱ꞌkhue̱n ijmaa rí mbiꞌyuu járro̱. Mbá xkuaꞌnii ñajuun rí kósa̱ rí najmaxo̱ꞌ ná guꞌwá rí mbiꞌyuu <noise> kosína̱, ná rí na̱gu̱ma mújúun ri ganitsu. Mbá xkuaꞌnii ñajuun rí na̱tha̱n xúge̱ꞌ.